Haala ma ngi yaa mo antimbi ma, uhúri yaa antimbi he, hinooni ubiiŧan be a hali he, so uhúri yaa Haala ma hi ma hi liigti wa a hi ma. Mo ungi gí mo ngi hal, atinan yali gintimbi, ngi hú ma hammu. Flee ffoda, Haala ma aman wéliginti, iyoo, gembe gdúbatus gyaaŧin Haala ma gi. Hanganti njali ma bâginan bommu, hinooni, holla gaaji ma gintimbi ma faŋ ma gina mida raa hammu. Bari ndi Haala manati gsafí uu tti madag yaa, Haala nati gliigi gintimbi manan njalu njal walla ubiiŧa anŧidi wolo hi ma húrin yaa hommu ayoofni gintimbi; Wili raana hembe so ugí njali willi ma. Bari we wéeti hú ma Haala maa nna wi túm, uu tti mada wi yaa. Hanganti wilaa nna raa yaa ndi wéeti Haala ma túu túm a hú. Un gíŧi bari uu tti madawi yaa, winooni ubiiŧa be hal ga a fnñaani fo Haala he túmmati wi. Uboonje, uwooye, bigolla gaaj bége njójode bdudugim bi ma, binan wi túmli de a ginsúmnan bàa ma. Bari golla gaaji ma ge ge gi gyaaŧin Haala,.